<noise> maꞌl sdzeꞌbná lo maꞌl porke ngudz xna man nu, nap xwiyma tigolpa xc̲h̲aꞌ loma nap puede ser gowye o algo por eso sdzeꞌbná lo man. <noise> mëg lëꞌkga dzeꞌbná lo mëg nap porke në c̲h̲owye mëg or ba xc̲h̲aꞌ loma, nëc̲h̲o c̲h̲ow man knu axta xlëꞌ xlanma lo mëg. Gana biuda negra lëꞌkga dzeꞌbná lo man knu, nëc̲h̲o c̲h̲owye man knu y xneꞌ minn este c̲h̲ëtma lo man, giendc̲h̲a kura lo man, giendc̲h̲a rmed, gakwendc̲h̲ama dele lëꞌ man gowyema c̲h̲ëtma. Gana maꞌl xkakga, yu or xwiyma maꞌl ngol lëꞌkga c̲h̲ëtma, yu minn c̲h̲ët yu minn c̲h̲uꞌnn gan xc̲h̲aꞌ lowu ber sdzeꞌbná ic̲h̲ë lo man. <noise>